Bee ggí blotim bâan bo, binyaa bo fjeeb fo, fe gantu unúmnúme wilinbooda a marse, wiina wéeti. Ndu ugí yaa unlotifi, fmaaf súmmu a bloti ma, bari satin ndaani suŋe, debbensin fi ma sati ndaani suŋ. Wii ssúme métina.